छतरी मा भी चार पाँच भाग वने ची जन वेपर ना योक हैंडल वोन योक डंडा लग्यु रन अर योक वेपर बटन लग्यु रन, बटन वाला छाता भी वन ता वेपर बटन लग्यु रन अर जु छतरी जु भितर बे जु छतरी खुलन ची ऊ षीके भी लगी रनि अर ता वेमा योक स्प्रिंग भी वोन जेसे उ माथि मुड़ी जान।